<hesitation> Ɓe keɗi ɗoon feere feere, e woodi boɗeejo, e woodi granis mit apple, e woodi fooji sweet, e woodi gala sweet, e woodi goldin delicious, e woodi honeycrisp, mbo koɗumi e woodi nafo mum, e woodi ko warrete.